<noise> Reto misy agnaran gn Mpanjaka vitsivitsy ta Sirlankain: Kankilie, io gn mpanjakan'ny fanjakà Zafna; Aria, io gn Mpanjaka tam faritsy Atsignana; da nisy ny Zaiawera Astana, <noise> io n Mpanjakan'ny Kandy. <noise>